Aman met yil aa, <noise> a mee le ee? Kwaan a mang a yil met man. Pee a yil ndeeni ku ngurum ni mop, a mop kɨ seng man, ba a man ɗi seng yil muw. Ku a sat sise ni, a ku yil a ni ku ngurum ni mop. Kat ngurum ni mop kang kaa tu, ɓe man ndeeni pee nji. Amma ɗeng yil ni ɓal kaa ta muw, ɓe baa man pee nji muw. Pee kat ngurumm ni mop, ɗikin yi ndeeni mop ɗikin tong kakam, mop ɗikin tong shaar, mop ɗikin tong ɗom, mop ɗikin tong wal shak, ɓe kuret ndeeni pee nji ku kaa man ndeeni. Man ɗi ki a kɨpee ku ngurum ɗi. Man, ɗi ki a kɨpee ku ngurum ɗi yi mee yil. Baa ni pee kyam tong see kyek, ɓe man ku kaata ɓe ɗi pun kyeen muw. Kat ɗeng ku ngurum ku mop mee yil ni muw. A pee ni, ɓe kwaan a ɗom a te a yil ku ni ku ngurum ni mop met yi man. Pee ndi kyeen, kum pikinkaam mu mop, ndi mop ɗi ɗwar tu pee kɨ mee yil ku naan ni le yi mop. Ɓe mop pee cin mbii ku naan kam mop, ti mop cin. Ɓe <hesitation> a ku yit ɗi wang, ɓe ɗimu piring kaaku ndi kyeen. Ɓe njep mbii ni mbaa <hesitation> ɗi nji shini shini. Ndi shee mu ngurum ku shi yil, ku kaa mu kum pikinkaam mu mop, ɓe ndi mop ɗi sak maar a ku caan dunkule. Ku ndi mop ni man mee caan fet muw. Mbaa ɗi nji, a ku man ɗi nji. Ɓe mop man siki caan ku poo ku mop yaa maar ku ni. Mop man siki pak mee mbii so kupoo kupoo ku yaa nji kɨ yil ni. Ku mop cin ɗak ku ni, kaa ndi kyeen, be ndi mop ɗi sak a kuzuk; a mbii so ku ɗess. Ndi mop man mee shwaakaa muw, ndi mop man mee miki muw. Ndi mop man a kas ku kuzuk kyek. Ɓe mwase, mun ku mbiiso shini shini ku mbaa njep njia ta a shi man. Ɓe nin cewa a man mbaa seng yil ti ki ɗi, tap a yil seng man kat muw. Ɓe kuma man shi kaata, ɗang ɗeng niku pee ku ɗi kat ngurumdi ku yi muw, ɓe ni ku kyeen muw. Kyeen mu man, a ngurum; kyeen mu man, a yil. Pee yil ndeeni mop ku ngurum ni, ɓe mop pee nin man mut. Pee a shik ku kwaamop, ni kang kaatu shik ku kwaamop, ɗi kyel pooshak, shik ku kwaamop, ni naa shak. Kat. ngu ndee nji ku membii ku poo, mop kyel ni; ngu ndee nji ku membii ku poo cin. Ɓe ɗaar mop tal poo ni paa, koo ka ɗak mbii nde mun a rang ee? Hayau ngomtak, a cin a see see, ɓe mbii nde cin see see. Ei paa, ɓe ka. kamm kwaan mwa. Ow paa, ɓe a kam nga. Ka ɗak see, yi ɗak see, ɓe yi kat put see. Ɓe kat mop kat cin sise, ɓe ka naa kɨpee kwaan, ɓe a yil met yi man. Pee kat ɗeng yil mop kang kaatu muw, ɓe man ndeeni ɗi kat pee. le set muw. Nipee kat pee le set a shi kat yil ni mop kang kaatu, ɓe man pee kat le set kow ku ti cin ɗak ɗi.